להואיא לי דימא כתפרחני היא לטיאב לתקלידי דיאל לעאילה כנחב נקאד לדפינה פי לכסקאס ולא ר׳עיף בלהלוויא בהאל כיף כאנת דיר לואלידה אללה ירחמהא ملي כנדחל לכוזינה ו נשמ ריחה לזעפראן ו לקרנפל כתחס בראסכ כצאפר פי זמאן אכר ו hatta ולידתי כיחמאקו עלא דאכ לטיאב לטיאב ענדִי משי ע׳יר להואיא הו צלאה בלא כלמאת.